Mii, in una pii sə bo'rəm naa mii, bella n pin wazəzzandə, ina eni zakarə wonka in zins naa ina eni pa, kuma n zinsək pa, nok anya n ɓər bar. N pən waizəz ak kunuu kame, kumuu ebi de kame n kunə oomi o', i doosə daa miiz honge nok anya mii kunu a miirə n kunə an gə, mii wazzi pa, mii dəngsi, noka riik daagə na daye bo ibsəke. Nok anya, nok boo bo le'ek gagba naa dəngs pa. Daa bonge wa za booz ni mazigbumuk piipa, daa múz pe'e, i renne maam suulə, sura en toozirət, i ree zeewe rə i ree weerə zeewe na keetə na kame mii gə mii zaka ki na ibse zeewe kaani su’ pa, i gə gə i pe'e i gə i bəane ar, mii busa do'ozəs, i bu'use nok səmina wər. Billapaal iipa, n wərpa n see naa gbama múm ri'en kunuu gə pi ribdəke rə, sii kooləne i kooləne, sə maan a miiz bonge nok anya i bər kən baar ri'ən wa'kiwi a booz pu bəok baalə naa dəngsa as, noka ri'ik bazaa bo detə doowi a booz naa so'o za booz boza yangəs ina an Pu bəsək bo wa'kiwi baalə, irei re detə so'oza ulləz, ezaa i zaai za ze'dur, inge too, inu an ina pe'tə bo rips, bona ripspu duka ullək bo ɗonsu durallə bo iisu, nok wazzi pa, pu eskubo bərk baalə kotto. Daa miiz bonge boo maza pa'ak bo wazaz piipa, ina kəgəkən waza booz, bo pelki bo kangbi ar bissə, <noise> ina re bissubow. Eri sə mariya eyi sə ser bo'ri sii daye. Səə, maana daa miizəə keetə ar ye'na sə zaa sə re oksi, de zaa za oksi bənge, m, gaya, daa az bonge bo kangb wazaboozar tettə sii ro'nu gə nok anya. Ina ro'nu na kamu bureirə, burei zaa pe'kən sii re baatən, daasu waza ulləz na rigumu. Sə daa miiz sə pe'te sə kugumte bigarə, beiya miiz sa’ na khəra maam rək naa maam tikrə sii kweeto bila. Dənna reendə, neta dəka rət piipa i digtən də’ diga dəlla epin nallə sii digtən də, sii zaa ar wiisi bilarə sii kisə bilarə. Nittə dii sii wee sii kintə rətəka ar tettə dii sii wee sii kintə rətəka ar tettə, i kamte ar tettə, epu eri I gbage, i kwe̱e̱ i gbage ar gbaka kunirə sii esə tet, i agse maam, si esə reka tingka-tingkak naa tet sii fəəse naa tet sən bol teta eti sən regə gə reka eki. Epi eri, enge bo kee ru’ gbansa, n ma’ go'oska, n go̱'o̱s rekarə ru’ in rekarə lumai ittəkə n go̱'o̱s i wa'tee. Daaa milz pe'te naa beiya miiz e kamtə bila e gəə e gətə gwa. e gətə gwa iya pii bonge boribsə, bo ribs duka wazzirək gə bo lisu eyi i zaa i tookən, sii gwene sə bonge, tim’ me̱e̱ka səbo ips wazaz pa ye̱', waza azsə waa dəngsi pa waa mazaa okapa go̱'o̱’ təpu ri'az pii bo naka ipsugə, beiya ulləz ka tor bər baalə kotto, me̱e̱pu sə bo ipsu pa. Sommosi i pe'e sii gənne gwa roo. Eri si mii zaa nza dag, sən kinə daka, sən dag gbi'zəz sən golsə daaa miiz naa beiya miiz to̱mssii zane bo. Goosa miirəs goosa see wessassi. Mii n ze̱e̱ maz pa, mii ge ndəl maz pa, mii n wo̱r pa. Ina rek o'ka epu yam, na bikki n su'uk na naali n namka wakkatiya iirə aa ezirəgə, bəlla iirə a'a elirə i nam naar naa na', mii n namep nan Sommo, si ina tingse arkirən, bil pe'se pa, iyei bo gə i kinə si iwe pa har n za go̱'o̱s sən dag, sən gweni ipu okeroo n pu okirəə, ina tingse arkirən ara i kinn kwe̱e̱ke miirə paa pa eki i kinə bəske pa, i kinə bo̱'kəne una pa nokanyo billa paali ko̱'se sə gə daye sə dakse ri'eri si miin za n za gau gbi'zəz. Noka riik ara akrə to̱o̱ ara maz na gwenə maz gə na doo bonge ura azgə zaka, aaa ura azgə ina anni ri'in, ura az nafək pa, ura az go̱'o̱kpa. Irim a eni go̱'pa, noka ri a gau wessa. Maz na dinŋə waz sə waz nakuno mona me̱e̱me̱n te̱t, po'nu mu a esu te̱'a eki. Mona me̱e̱ te̱’ pa, laam maza reez a laanu araa ura me̱e̱ te̱t pinnakrə saa kamu sa̱na re na kintə te̱t sə waza ulləz na go̱'o̱s. Ama maz bərk baar, dingə waza ulləz sə moo uza sə a zaa sa de’ monge ura ezigə, áaá waza ezi to̱o̱u pa, áaá waza ezigə dəngsi, aaá wazzigə ina go̱ panni ri'eri. Nok anya? Monzi a wo̱ntə wazzi saa tottu ullə baalə ya? Go̱’ ri’ pa. A gakpən ak maz napu bərk baalə do̱'sumu bərk baala elirə, aka bilaa abo̱’ kən sə keeo bərk baalə ekirə. Ka laa bilaa gə a iknuk Sə bonagə si bərk baara eli bagsu mu'ka mu’ sə zaa sə kinə gomba ullə temlə go̱'pa, to̱o̱ ri'eri pa, a marisə a gbaakən andə te'ka. Ana gbaakən andə te’ bil gə gbaakaa gban. Ana ange bo gbaakən naa do̱o̱mei pa, bil gbaaka pa, gwenkaa aari, nok anya? Aa mariya á e̱ngnaiyi, a go'pa lellə a gən timteya aai ullo saa go̱'rə go̱'num go’ om. Ina mii go'se arkirən, ara i kiwiz sii ipne pa eki uki go̱'se. Ipu okerə, i me̱e̱ ni i bo̱'kən naa miik pa, bil boo no̱o̱see, ii gə ri'ak i zaai wo'. Ii maza see goka koo muzəz pii pa i wokə rii pat i doye mii boo a'a goka az. uni ina mii go̱'se arkirə səg tinse arkirən. Ri'en koo neeya na sau naa gənkəna zura ullol maza we̱e̱rəkuzzə <noise>